कीड़ा मकौड़ा आपस मा प्रकाश का जरिया संवाद करदिन। हर प्रजाति कू अफणु एक फ़्लैश पैटर्न होंदु। जै थें मूड्स कोड की तरह जाणे जांदू। कीड़ा तेजी से चमकदीन जबकि कुछ कीड़ा धीमा चमकदीन। ऊंका बीच मा एक अंतराल होंदू। आम तौर पर नर कीड़ा मादाओं थें आकर्षित करना का वास्ता अपणा आप थें बहुत तेज चमकोंदिन। हालांकि कुछ मादा कीड़ा दूसरा नर कीड़ों की नकल भी कर सकदिन।